Ny fifandraisan'ny samy piso ndraika tsy dia magnana raha zakaina loatra. Fa azony raha ny fahitako anazy manko a dia mitovitovy mi a ny fomba fifandraisan'izy roa izy amin'ny amboa. Ny amboa koa manko rehefa mifamorovoro dia mifampivovoa. Dia ohatran'izany koa zany ny fahafantarako ny piso raha sendra mifampa- mifampavorovoro zareo a dia mifamparanodranotra magnano miaouh miaouh dia zay fotsiny.